No, piensu que no, enque la custión es de si es possibli de perdonal tou es delicá. El perdón es una virtú que mos premiti de sanal las herías i siguil palantri. Peru, chacho, es que tamién ain cosas que son tan gravis que no puein perdonal. La verdá es que'l perdón es una cosa mu pressonal i sujetiva. Cá pressona devi de hallal el su caminu propiu pa perdonal o no. El perdón no quieri izil descalecel-si del dañu hechu, sino que es soltal la ravia i la malaenconía.